Kole ivekeyafumia kuu, niirime ifuma bwang'a ya isangalie. Handungoembe nifurahie genda ningeshigha handu Marekani kwi. Haniki nighende Marekani nikevae nighevona kule findofwe vyandu vyachishighamba marekani hake kwii, hake kwiyi nahiivinone njeka. Siku nagheda du kwia, mndu aghenda itali manyunga kisangayo fungulikei